Za zen̈y koa fa maharen̈y fanjavan'ny novambre zen̈y. Raha navy anatin'ny jerinakà direkty fanjava araiky alohan'ny <hesitation> krismasy, fanjava araiky izeny alokany mamaran̈a ny taon̈o. Avy eo amy zay <hesitation> manamariky izy aminakà <hesitation> anatiny anatin'ny novambre in̈y koa ze misy aniversera maromaro oe. Karà zey.